باش تطوي لحوايج ، يلزمك أنتي تحط القطعة كان قدامك مريول والا سروال والا شنوا انت باش تطويهم ، تبدى أول حاجة اليدين تدخلهم هكا تطويهم الداخل ، وبعدها تجيب الجهة لوطانية تحطها تطلعها كان الفوق معناها تطويها وتثنيها تحطها الفوق ، وبعد تقسم القطعة ذيكا على زوج معناها فهمت وتثنيها فوق بعضها ، وتعاو تحطها من بعد اما على زوج أو ثلاثة حسب القطعة نتاعك وهكاهو.